Rafigi al bidor ilga inda kitabat kateerat ban saha ba gulleya malal bilga fisshahar da, ihawil ihaddid minna kofoke igul hudada be hanal shiratal kutub fisshar da kulli shahar, masalan ishiri kitabat, talata talata wa ihawil kan shara kitab talata da gadda shahar itum da kan kef isawwi igiri miyan kan tinen kula dadda al shaharal al jay kan shara.